के भी सामाने धूल अगर आपन सही ढंग से साफ कन त सबसे पलि ते पर सूख्यूं कपड़ा मार द्यावा। तेकि पूरी धूल झाड़ द्यवा अच्छा से। तेका बाद एक हल्कू गीला कपड़ा से तेकी आराम से सब जगा बे तेकी सफाई करि द्यावा। आप द्योखला कि थोड़ि देर मां स्वो भौत अच्छा तरिका से साफ ह्वे जलु। और सबसे लास्ट मां अगर आपमूं कोई कॉलिन वगैरह चि, त तेते ते पर स्प्रे करि द्यवा। तेका बाद एक सूख्यूं कपड़ा मार द्यवा। आपो सामान भौत अच्छा तरिका से साफ ह्वे जलु।